हांव गिटार आनी पियानो यांच्या भित्वून हांव गिटार शिकोंक वयतलो कारण माका आवड। आसा गिटार शिकपाची, गिटार हाका डोरी अस्तां जिथून हातांनी वाजोयल्यार मधुर ध्वनी आवाज येता जी माका खूप आवडता।